काला रंग देखदा म गहराई और रहस्य क भावना जागदा। यो रंग गंभीरता और शक्ति क प्रतीक च। <hesitation> यु रंग अपण सौंदर्य और परंपरागत पोशाक म भी देखदा।